اني افضل انه اشتغل خمسة ايام وكت قليل احسن مما يوم واحد وكت طويل لان هو يعني كل انسان وطبيعته بس اني طبيعتي احب الروتين احب عندي التزام اروح الصبح ارجع يعني اروح اشوف ناس يومية